Lah am'plasiko zany laha zao ro navadiky ny mpanao ody ratsy mpamosavy na hoe alika de tsy maintsy tsy ho afaky an-tsagnoko mihitsy aho satsia mety ho gaga olo hoe nagnaia olo tompon'ny tragno toy? Na koa lafa hitako olo nagnisy ratsy ahy igny tsy maintsy hivovò aho hoe hivovò mba ahaizan'olo azy hoe kay i ano avao kay mivovò io, igny sikiny nalainy igny, zay siky nalain- zay siky teto iny tonga de alainy de hapetsakiny aminy hoe ah! I ano toiky de fa hain'olo iny hoe i ano navadikin'olo alika ty na hoe sagnatsia ny resaka hoe i ano navalikin'olo biby toy.